da'a ya'apë jue dun a'ax mas pyanëxpy nëko'o na'a dun yo'om ëyëgyën mëyë ne'ip ambë, nyakunepëyijë jadun na'ak ya'a mas pyanëxpy mëdë yë o'omÿ a'ax kyukasëyën mëdë a'ax nyaj në'nëgoxëyë jadun a'ax mas i'ix yë yayë'ëk nëko'o a'ax dun këxë wya'aty yëgatyë nëko'oba ti'iba dun.